<laughs> mam di la sagebɔ la bito ziiro. Sagebɔ la bito ziiro ti ba ita ba se'em n ŋwana. Sagebɔ la de la kareyɛɛna zom sagebɔ bala. Kareyɛɛna la, fu wan dikɛ la buse la ko'om ti la paɛ dabesa at a, ti fu yaa ba tari kiŋɛ ta niim ti ba lebege zom. Dee ziiro la mi, ba de la bito la aleefi ti fu ni dikɛ ba za'a lagum taaba duge. Fu mi wan iŋɛ se'em mɔm sagebɔ la de la, fu wan iŋɛ la ko'om dugelɛ ti ba kɔrɛ. Fu wan bum zom la ka'aɛ iŋɛ bini ti ba nyaa lebege biirɛ koo ba ba wuu kooko la. Ti fu nyaa iŋɛ zom pa'asɛ bini ta paɛ fu boti ba ana se'em la. Ba za'a san bi, ti fu nyaa ni dikɛ fu amani, magi, kɔlekɔ la sɛla woo ti fu tara iŋɛ bini. Nyaa basɛ ti ba za'a kɔrɛ, ba san kɔrɛ, fu wan nyɛ ti ba za'asum mɛ suŋa suŋa ti fu di.